एबे इअ मोर कहाँबाही जौत जसनेकी एबे गीत बजावे वाला ठौरा गीत गावे वाला ठौरासे भन्दा पनि मोर इअ देउनकही खेल इअ जहाँवा खेलेसइ न उहे ठौरावमा मोर जाएके डौल लगलही नाही । जसनेकी एबे तोर देउकही उअ ज्ञान खेलाए हसइ बहुते मन्से हसइ । सङहतियक साङे जेबहु यापन घरवक परिवरवनी मन्सावक साङे जेबहु ओहवा हेरइ हसहु डौल लगसाइ नाही । एबे गीत बजोनवा ठौरावम जाएके त जेसहु । ओहवता उहे जबण जबण हसइ गीत बजावे वाला ठौरा अ वोहावा उहे कनहत कान हलही बजइ नाही । अ तोर त के उहे बजवा नाही डौल लगइ हतउ, यहाँवा जिउवा फेरी थरथर करलही उ बजवसे । एक त कनवा भरइ हतउ । अ ओहवा ज्ञान हेरे जेबही त तुइ दोसरे जनके खेलाई हतउ एपना हेरइ हखबाही । कखानहु चिलाए हखबाही । अ उअ तोर उहे डौल लगसाइ ना । एबे एखना त मन्सावा बण्ही झन तोर देउकही कृकेट एखाने खा ओथिया हेरे जेसइ नाही । कृकेटावमा कम मन्से हसइ हेरइ । ओहवा उ देबही हेरे झन याको रमैलो लगलही नाही । मोर इअ गीत गवना बजोना ठौरासे त मोर उहे देउनकही जहाँवा खेल खेलेसइ न उहे ठौराव मा माजा लगलही ।